أول حاجه في كتابة رسالة شكر لإنسان ما، أنك تبدأ بمدحو هاذي أول حاجه، الحاجه الثانيه أنك تذكر محاسنو بعدها <hesitation> تقدم <hesitation> تقدم شكرك ليه على الأشياء و تضحيات لقدمهالك في حياتك و تختم بدعاء.